اه في حالة تعرضت الارض لغزو فضائي اول شي حنديره، اه انه نفعل كل انظمة الدفاع على الارض ونستخدم كل التقنيات المتطورة لسد الهجوم الهجوم اللي من الكائنات الفضائية، وهذا اكيد هيتم بالتعاون مع افضل العقول البشرية واقوى الروبوتات، وبهيك اه نحمي كوكبنا من الغاز الفضائي